Efa nampenarigny asika tan-dakilasy avao moa zany fa gn'allemaigny io akoraha olo akoraha boaboa zay, ako raha olo magnambonimbony tena zay gnandreo zany ah iaho gne sara da sishy koa hafa agny indreo gne mahay magnano raha sara lefa hoe misy zany e référence da ah allemand gne sara, zay e kolosaindreo, sara izay satria matokitena anao.